Esiku ndyono kwali ndaana elago okwali nda penduka etitano lyongula opo ndiye kootundi. Sho nda mana oku iyopaleka noku lya shoka ndina oku lya ondayi popate. nonda kwata ohauto opo ndi ye koskola. Shito ngele tandiyi koskola ohandiyi nongodhi yandje yopeke. esiku ndyoka okwali esiku ewinayi kungame shili. Sho nda thiki poskola okwalli nda zimo mohauto. Okuza mpoka nda helulwa nokuya posheelo shoskola opwa fa pena okanona okashona. Onkene ondina oku enda po okanano hoka opo ndiye meni lyoskola. Mokweenda okuza popate mpoka nda helulwa ndiye posheelo shoskola. komeho gwandje komeho gandje okwali kwa zi omumati ngoka twali tatu pingathana naye. Moku pingathana naye okwa kuthandje. okwa kwatandje noku kuthandje okandjato kandje moka mwali muna ongodhi yandje noshimaliwa shandje shoku kwata ohauto yoku shuna kegumbo. Okwali nda lila shili noku kuga ngeno ndi kwathelwe. ashike inandi mona ekwatho. Okuza mpoka onda tokola ndika thike moskola. moka kwali ndeshi popi komulongi gwandje nokwali a kwathelendje oshimaliwa shoku shuna kegumbo. Mokuya kegumbo ondaadha ko aavali yandje. nayo ondeya hokololela ehokololo lyafa ngaaka. Okwali nduuvite nayi shili. Okuza mpono mongaashingeyi ngele tandiyi koskola kandi hole oku enda ongame awike. ondina oku pitula kuuke kandje. nenge ngele ondili ongame awike ondina oku thigapo ongodhi yandje yopeke. Esiku ndyono okwali esiku lyomupya lela.